Ani ɛnɛ́ kàɖi ò nyo ɔfɛ́ lèe, ígbia sewɛ ù mla kɔ nyréwu íkle kɔ tú ɖù néènù kàáa bì éwùlì iku aba kíni súù kayi ùú sɔdòo elíì à nàa fè nyréwu kayi àgbèɖi ɔ̀fɛ lée ɛɖíì, à nàáa ni agbèɖì ɖìigbo à nàŋlá agagagaga à nà tú li blɛ̀ɛ ka àá mu akplazíì, à nà koko à nà tú li úni akplazí áni ka àtu li elí nyàa kpà ú nàá drà ci awu ígbɔ ù nyaàmbi níìbɔ̀sì lɔ nyaàmbi ú nàá drà ci awu ɖɛ́ɛ́ fô dò ìgbè màa ɔwɔ fò dò lèe ɔwɔ sisi ú nàá nàá zi nìiéwu ka ù ni ewu ka ù ni ewu ɛnɛ́ yɛ gbè màa úni ówó ba kɛ fo gu ùwà le ni jìmèblɛ̀flòo íìmèblɛ̀flòo lɔ, une ɖè ìmo màaké <hesitation> ìmo lɔ bèé nyì ímɛ̀mɛ́ɛ̀mɛ̀ ka à gagla tu kínì li ètè ú nàá bisòo elílɔ ké kàɖi ikpaca sèewɛ óɖò lèe, úni ɖòo glóò ɔ̀bìjà go ówó batu buwo nyo bɔ̀sì blɛ̀ɛ ówó bà fé nyèegù ɔ̀ɖátèe àwa kayi ìcrɛ́ɛ sèewɛ úni à nà tú bàá yi gàa bàtú ɖèɖè soà ɖɛ́ŋúú fò dò ìgbè màaké úni gbì ɔ̀bìjà búwo àni à nàáa tu íkabi lɔ nyo búwo bɔ̀sì lɔ lèe kayi ɔ̀bìjà lɔ ɖòo no à nàá yi ŋlɛ̀ nyo à nàá zi tùu ub abanì yili nyo uni ba bàni ìmo màa ówo ɖè kayi ìcrɛ́ɛ èéè, ígbia èéè ɛɖí sèewɛ. Elí ba bànià. elí lɔ ké ka ù se à nòbi ká úni tu íkabi èwe ɖewɛ, ù mla kɔ yá nɔ̀ku kɔà ani ɔwú àámi èle kóŋ kóŋ kayi ìcrɛ́ɛ sèe wɛ blɛ̀ɛ ú se úbli le ɔwɛ ka ánáya nɔ̀ku úni sú óɖò lèe, ɔ̀bìjà ùwà nɔ̀bìjo bɔ̀sì à nàá banìi so nɔ̀lɔ àgbèɖì àwù, iku wèe màa búá be nì ɔfɛ́ lèe kóŋ kóŋ ɖí àcámpɔ̀ àni. kíni ówó ba lùlù tu li tè ú nàá bisòo kása à nàa kɛ̀wa óɖò lèe àwa zèe li óɖò lèe ùwà màaɖí ani jìmèblɛ́ floò ɛnɛ. <hesitation> Kíni ɖí ígbia ìmo ùwà màa ɔmi fíà.